يعني اكو اشخاص متعودين على هاي الشغله صعب انو نقنعم لان اشقد ما غاح نقنعم يوم يومين تلاثة اربعه يفلش النظام يعني هاي الشغله انو انته تحافظ على جسمك وتحافظ على صحتك واكلك الصحي أنا اعتبره صراحه ثقافه غذائية ف انته اذا تطيق تسيطر على نفسك وتثقف نفسك غذائيا طبعا تطيق تكون افضل بكثيغ من غيغك